समुन्दर पानिक घर हे यहमे लाखौं लाख मेलके जिव जनावर रहतियाँ । आउर अपना जिवन उहि पानिमे गुजरतियाँ । कुछ जिब, जनावर जो पानिमे रहतियाँ ओइन नाउँ यि मेलके हे । जेहमे होइल तिलपिया, डोल्फिन सोस, चमचम, कछुहा, गिंगटा, झिंगा, तारा मच्छरि, ओइस्टर, पेइनगुइन, मसलसस्, स्‍नाइपर, कोरल, मगरमछ, उदबा, समुन्द्रि घुडबा, मुँगा, मोति इत्यादि हैं । काहिकि यि जनावरभर गहिंर पानिमे रेहेक मन परैतियाँ । आउर गहिंर पानिमे रहनाके कारण यिने सहजति पानिमे बचे सिकतियाँ । काहिकि मनैंभर एन शिकार बहुत जेदा करतियाँ । सिकार ति बचेक तेहना एने समुन्दरके गहिंर भागमे दुर भित्तर तक रहतियाँ । अपना जिन्दगि बचैतियाँ आउर अपना जिवन ओहके हंसिखुसि साथमे जिन्दगि जियेक तहना समुन्दरमे रहतियाँ ।